Foƙii ma aleno leƙennon tayei i foƙ gwandum, ɓara shi leƙenon nong shinu, na nabu dijiti mandi fudim leƙeno ti gwandum, ning gbuɗun ti gwandumii ning yun diƙha ti gwandumii ning leyyon shiɓɓa sheno ti gwandumii na nabu waro mandi pidiim ning ɗiyii yii foƙ gwandumii ning ndi shupon shɓɓano pang ƙa tei shiɓɓano penuƙo foƙ gwandumii, we shi ma alleno leƙenon ƙa te, nƙabuno ta kumono, ning di ƙaabi tei ɓilang ni ƙunji tomon foƙ gwandumumo kelengƙui foƙ shi yamba munƙemu shinanmu, yinemu minu ninya ti gwandum, ɓirang nyire mu foƙ shinnamu foƙ gwandum, nshuppumun ƙate, ni minji kuman tomon shiƙnon ndang shirii, ma we shi allemu a in diƙo ti lau sheran shik ti pishemo a laƙƙi dium, sheran shikno mandi niiminji mu shiɓɓano shiɓɓano penuƙo foƙ ummo, niminji mun shuppina ti shiɓɓa shinaju kelengkui ma we shi ninya ta yuwani ɗoi maƙam fok'omo ƙa sheƙo ƙema ƙan fok shi yamba lineƙo tuƙu piirammo ƙa penam kandi kaabeko fok shina manni mummo shuƙƙo ƙe penna ti mandi puɗi ƙa pittu ti foƙ ƙo piɗi shi leƙeƙonim, ma allemu ƙoopuƙo shuppumu ƙa foƙ nshuppumu ƙa shittau, nshuppumu ƙa shombo wu chinaa ƙamma shombo we ɗakaamm waa kumbili ani ƙan shomboro, wu piɗiya ƙan shomboro, we mo shimma ta yun foro ƙa te, kam nong shombo shomboi ƙa ɗoƙ-ɗoƙ ka ɗoƙ-ɗoƙ, shi shupishi ƙenmu nong shinu, shik mun dang shirii minu ma weƙo minu ti puduifoƙmu minu ma weƙo ninya tipudi ƙoobani peniƙemu foƙmu minu ndang ɗiina ƙan sheran shik keleng ƙui shombommo ɗi kero we shin wala.